اول حاجة اخش لموقع مزود خدمة البريد زي <hesitation> جي ميل ياهو وعتالي اختار انشاء حساب بعتالي احط البيانات المطلوبة زي الاسم او اللقب واسم المستخدم وكلمة المرور بعتالي اوافق على سياسات متاع البريد سواء كانت سياسات المستخدم وسياسات الخصوصية باعتالي بعد ما توافج بينحفض دير إنشاء حساب جديد